בַּאש נְצַאבּ אל-איסקרִים פַלְדָאר קַנְחְתַאג' גִיר שְׁוַיָה דְלְמְקַדִיר הַבְּסִيطָה, הַקְרִימָה, הַחַלִיב, הַסּוּכָּר וְהַפַאנִי, קַנְחַלַּט כֻּלְשִי מְזְיָאן וְקַנְדִיר הַחְלִيط פוּוחַדּ אֶלְבַטָה וְקַנְדְכֵּל הַמְגַמְד כֻּּל נְס שָעה, קַנְחְרוּג' וְנַחְלַט בַּשּוּקָה בַּאש מַיִגְמַדְש קַאסֵח, קַנְעַאוּד הַדַּעְלִיָה תְּלָאתָה לוּ רְבְעָה דַלְמְרָאת, מִנְבְעְד קַנְחַלִيه יִגְמַד מְזְיָאן וְהַהוּא הַאיסקרִים וָאגֵד טַבִיעִי וּבְדוּן מְוָד חַפִּיְזָה וְכֻּלְשִי פַלְדָאר קַנְסְתַמְתְּע בִּיֶה.